عشان تحزم شنطتك بكفاءة، أول شي حط الأشياء الثقيلة في الأسفل، ثم لُف الملابس لحتى توفر مساحة. حط الأشياء الصغيرة في الجوانب أو بين الفراغات. استخدم أكياس صغيرة لترتيب الأدوات الشخصية. ولا تنسى ترافق الأغراض اللي تحتاجها بسرعة في الأعلى.